एबे कुकुरा फेरी त एक किसिमक जनवरे हलाई ना । एबे जिवामा स्वास्थे समस्या त एइबे कैतई । एबे मोर देखल सुनल मध्य सबसे बढी जसो यावेवाला समस्या हिन्कर चै <hesitation> खौरावा रोगवा हलउ । एबे इ रोगवा कहइक माहा इगुडा इसनुक रोग हलउ जकरमा हिनकर रोउवा रसे रसे झारले जेसउ । हसे हिनिका इचहिच पछासे जा के चन्लार नहिया हसउ । हसे जम्मा <hesitation> कदेउ न चनलरे हसउ । हसे उ <hesitation> रोगवा लगले जौ एबे यगतिक बुढवा कहली आनुसार चै एबे दही खियादेले यिचका डौल हसउ हुनका कहके । एबे इ बाहेक हसे जसने याको दम फेरी लगसउ कुकुरा नि, खोखी लगसउ, सर्दी लगसउ । हमार हलाई एगुडा कुकुर त उ एबे सर्दी लगके नै मर्लिहे, खोखाई खोखाई कि मर्लिहे एबे एसने त रोगसोग एबे लगते रहसउ कुकुरा नि ।